Karazana trondro misy ny tilapia, misy ny karpa, misy ny trondro gasy, misy ny trondro mena vava ah, de any amin'ny ranomasina misy an'ny soisoy ah, misy ny lily ah, misy ny rouget ah, ny merlan, de ny sardine ary ny capitaine.